توصيل الطابعه بي الكمبيوتر بحتاج لي وصله توصلا بيها توصلا من الطابعه لي الكمبيوتر وصله بتاعت usb تتوصل في الكمبيوتر وتكون في نفس الوكت موصلا لي الطابعه <hesitation> بين الاتنين تكون مشتركة